Kana nrió no nrió hó kuana ná'a, tayá tayá valor pa ya cuandó <hesitation> taya valor saná pára que no pasa nadá. <noise>